Kuyo kole kuyote kure gune bwɔkwɔ kiyi misomole kibe kiwo boko mimonye iyi kuse kole kuse gu bwɔkwɔ miyi misole aku eloyi kiyi gyi kiwo bwɔkwɔ mimonye yi eloyi ele yi koze aku kuse gu aso kkumi bo so ozɔlambada gyite la mizogu emeni kelememi lo zo ememba kememba lozo eme besu <noise> kuwogu migyite kuse mila kutomomo ebuture nana igwe iyi bwɔkwɔ kiso awu aku kuse zu mo kivyugɔyi vyagɔmabi ombazulayi mobe inyi ba inzozute. Kuye guna gune gun bwɔkwɔ ozu avyugɔ kiya eye la kuse wu emi iyi kusewu eyitu iyi kiyi gygyi mamari ika kuse kowama ingɔpwo me monye iyi kuse mi kuwoko isoyi fo akuyi fremo bwɔkwɔ migyte lamisu bala umenemi misoyi mebuture nan igwe enzu gyoo opa igwe enzu gyoo ope ebuture ba isoenyi akuyi vemofo gba engau opa kyaba akeyi isonyi ikpesha kuwogɔle mimonye iyi kuse migyoo ugu ola kuse mi mimonyge gu kuwo gu meni yi esele mimata kuse gun kusheshi kuba kuse mimo kuwo gube kuse mi koze ezu oyi egboyoloto kuse mi. Kuze enzu idu igbomo kuwo gu kiya gyi mba sokumi mbwa onzo badami ji ibomukuye mi de gbari ngau mibami gyite ememi lopayi tete kala zo ememba emeba lozo emebesu kumo gube kala kusemi laku tomomo ese kyoo ikpomo kuwo gu bwɔkwɔ offia enzu bwe bwɔkwɔ so esenyi egomo akuyi gba mizo ememimo inzete na ewoyina bwɔkwɔ opayi ghizote kuse na kukpomo ibwomami gba inyenyi mina migyite kuse mi la kukpomomo kuwo gu kuse kphohoo leyimie aku ezu be kuse kwoku kpen leyimite aku ezu be kuse kwoku kpen okpomo amma mate bwɔkwɔ onzo emeba mo awu akeyi ammeba oso kuse kowa binga akeyi kuse kwɔgu oyinga opegu mu kudufo to eguze iyi kk kiko iyi bwɔ kwɔ enu owo kala kuse lakukpomomo iyi oze akuyi gbe onzu eso kuse wu mo kukpomo. Iyi opwo akuyi gba onzu aka kuse wuma eshimegi gbo la enzu bwa oyi minyomamo kuse kwɔgu kukponomo iyi ola akuyi gba owo ope kikwo kikwɔ mukuse kwgu kda enzu lo bwo lodunide kdorugɔmo kuse kwɔgu kukpomo kuwo gunle muda unzu ba ako laemeshe bae loyite lishiɔkɔ laki yese ukpo kala ki kiri laki o kuse zu la emmezu adami lezomi mo misogo egore ishe aku mega ka mizo ememi umme bala zo ummewu ummewu bala zo ummebesu kala sheyi mo kiya gyi bwɔkwɔ migyite kallami so memi iyi kusule gba ingau kuse ku sheshime kuse kusheshi gbegye zu iyi.